Agar fransiyaga bir haftaga sayohatga ketayotgan bo'lsam chamadonimga qo'yadigan narsalarim bu chiroyli turdagi kiyimlar va taqinchiqlar. Chunki fransiya judayam chiroyli shahar va mamlakat va u yerda turli xil rasmlarga tushgan bo'lardim.